إذا كنت باش نختار بين رياضي مشهور و لا فنان مشهور نحب نكون رياضي على خاطر الرياضه فيها تحديات جسديه و عقليه و تنجم تحقق فيها <hesitation> برشا نجاحات كبيره و تلهم ناس ياسر كما أن الشهر في الرياضه تجيب الإحترام و التقدير من جمهور واسع.